أحب إجراء المكالمة ال <hesitation> هاتفية أكثر، من إرسال رسالة نصية. السبب، إن المكالمة توفر تواصل أسرع وأكثر وضوح. <noise> خصوصاً إذا كنت حاب تتأكد من شيء، أو تبي تعبر عن مشاعرك بشكل أسرع. في المكالمة تحس كأنك تتواصل بشكل مباشر، و مو زي الرسالة اللي ممكن <noise> تاخد وقت أكثر، وتحتاج توضيح. <noise> بس طبعاً في مواقف يكون <hesitation> أسهل إرسال رسالة، مثل لما تكون مشغول، أو تبي توصل المعلومة بسرعة.